Ko wiyeete banki kanjum woni ɗonto un resaata ko un jaaɓata ceede e ɗereji ɗi daraja, un hokka nyamande e banki, un sora ceede e banki, un biyo nyamande ko ceede gongal kugaal.